اه مهم تعرف شنو جاعد يصير في العالم أما كثرة الأخبار السلبية تجدر يعني تسبب لك <hesitation> نوع من الضغط.